بالحقيقة ما عنديش مشروب مفضل. ما عندي مشروبات أساسة ما نحبش مشروبهم يعني. مثلا الجزوز ما نيش مغرومة بالجزوز. أما إذا كانت تطريتني بيش نشرب جزوز فما نفضل البوكا موت. في العصير ما نفضل بورتغان سيتروناد. عصير ليه ليه ااام كاهو.